Chəmər ka nəbən fəddə kwawum chəmər ka nəbən bwələmrə chəmər ka dəggə kə n'junglore, jiwun swerəgə mo chəmər ka nəbən fəddə kwawun mənə chəmər kə buuya mu ba ləmən chəmər gə yəyya ni a nyiya bwiyate, chəmər gədda dəgən bən dəg bətəba kante ba dəgən bən stwa ji bən ma iya bwiyammu chəmər bən mu gubən da wu chəmər ba dəgən bən nya jiwum bən tuga durda mun rəgə chəmər ka nyagu jiwu kən swerəgə mo, mo chəmər ka nyagu nyərə kən buuwo jənni chəmər bən dəmən stwarəgə mən memərə chəmər kə bən swe mo yomba mum wa a <hesitation> fəddə yullum juttə kwang mən memərə chəmər kə bə nuwanən wunənikə n'niya kagə a mu wunəkə memən chuu nyagu wunnə kə n'nəya buugatəya mu bərəkə mən memənə chəmər, jm kən swerəgə mo chəmər ka nyaguw chəmər ba nəngagər jənni dang dang chəmər bən nya jənni bən nya jənni rəgə dang dang chəmər gə dəgə kə duk ka murgabwi. a jugərda guwun jugərda guu chiyamuwun chəmər ka dəg ni kə a yən gani dang dang, chəmər ka dəgrəni kə a yullo ni rəbərsan a damba nənəm bə kuum mən memənə chəmər kə mebən nənya kante yəmba nyajilum mən memənə chəmər kə me bən nuwa mutən wura mu mebətə nja jii bətə jau a kayiyu bərəkə wuu ji kə mən stwa stwa swarda swiyən də nən jurən mən memənə chəmər kə me bən yigi dən juu swera sii mən memənə chəmər, kə jənni bən juwa siiwu me nyuya rə nyagu yəm nyənke bən fawe chəmər nən yən nyənke bən fauwe juute bən muktə chəmər rəgə bərəkə chəmər ka nyagu me bən buu buk wo chəmər ka nyagu a nyənke mwe ntau rəgə mo bən nuwa swerəgən nyatanguga chəmər man lerang nyənke bən nuwa swar rə chəmər ka tugan gən nyaguwiyan guu chəmər ku ba dəgən bən nuwatən kanta bətəbə, bwe ba də ba nuwa bərsan nyanlke swerəgə, bən tung bwe kante me ba yiggi chu a nuwa rə nətte me ba nuwa bwi n'kwag n'swe wo ka mən mənre. chəmər bən də rə nii a labwa mən memna chəmər kə niya wu ba bwiya hai men tuggarang ka niyojiwun rə chəmər dən nəbən nən kə niyamu ka nya kwara mənə me wukə n'nuwa mo yənigə ju kən swerə gə mo chəmər ka nyaguwi jənni nən mai ra bwiyu n'chəmər nəbən ne mən me mənə chəmər kə me bən nya jii bən maiya bwiyu ju kən swerəgə mo chəmər ka nəbən bwilləmrəye ni karə chəmər a bwi kə yom bangəm bə yo nən ləmang bə nu nəm kummi yomba gəm bə yoo nən nyagu bərəwwai bərəkə karə chəmər a bwiyangu mənni merə chəmər a bwiyangu mənni merə chəmər kə bəyo da bwubbwa dan juun bwere wbunaiya chəmərə chəmər gən wunniji a kai swemo bərə jam nən juurəm a siyən gu kwam mo ju bənən jawukə karə jənni bən stwawu re chəmər kə ka duun n'wurha kəka ləmnən a nyui n'jawi mənə me chəmər wu kə n'yunən wullai me we merəii bən yuu ya jənni rəgə wyuu nən chəmər jii kən swe rəgə mo chəmər ka nyaguwi chəmər ka nəbən bwiləmri a gani nən darawu n'chəmər a nəngnga kə nən darawung dam ba nənnən bə kuwumka bwai, yaggi jənni jərra nəbbəgram nən nyare nən nuwarə kanna nunuwai ko. mənni ka chibəmmən bwi nən yigi nən fauwe fauwe yagii jənni a banduwa nən stawa wure mənni mən me məni chəmər kə bən nyalce ku a damba nənnəm ni a chii merə chəmər ka fərri bə kəyakəya gu kwan bəwuni ni kə kəyakəya gu kwan bəwun ni kə me nyagu wunni ni kə ka yullo nəya kaggi angu bərə re bunnaiya chəmərə me gəri mənə.